راح أختار إني أكون الحشرة الخضراء لأنها تعتبر واحدة من أكثر الحشرات جمالاً وأناقةً في عالم الحشرات وهي تتميز بألوانها الزاهية والجميلة اللي تساعد إنن-إني أندمج فشكل جيد في الطبيعة وتخطف الأنظار وتمتلك قدرة فائقة على الانتقال والطيران عشان كذة راح يكون مثير تجربة الشعور بالحرية والاندماج.